Wuyi nodiyi ngurondo diman burro, nguro bulim laro kudoyi do, fango. Ngurondo dima ti ayi nungungu, ayi ebungu? Duno nguro kanaa yamma ngaayo, yamnga ngaayo kenjoli ye kliyoi ye ca yum kreyeyi di, duno nguro bulimro kudoyi di, nguro bulima curon ayi kuwuro? <hesitation> Ayi kuwuromea, nguro bulimma curon kidaye diye, yendi daaro nguro bulimma kicilawo, ayimia nguro diman kanaa awode diyei kedea adi yendiwa setili bo nangando burre kanaa nguro buliman kida fursa kideya walla ngla la kande anaa nangando, kicila yendi nguro buliman kindeye fandeyi kedeye. Kanaa nguro buliman, yendi nade kidedean nade fandadean toku katte karingu yendiro kicila jowuro te, sobowu adi nangando nguro bulimaro kudeyi. Kanaa nguro dimma ayimiayi, ayimia yendiro kindenga walla kotu, kidade nguro dimman sireaye ngassu, sobowu adi nangando, nguro buliman kida bulim kande anaa nangando nguro bulimaro. Burre kudeyi kedeye, ayimia kanaa nguro dimman fadaye wujirayen keraye, kanaa nguro buliman (inetelligible) kudea mayigidade kanaa nguro bulimayi fadaye yendiro ma sodowo dayei, sobowu adi nangando yedi nguro bulimmaro kunta mawune, mawa kanaa nangu siliaro kicilawa bo, dayi kanaa fursa kanaa nguro bulimman fandeyiya na adin nguro gimman fandei bo, anaa nangando nguro bulimma yendiro kicilawa.